أجمل أجازة لي، هي أجازة الصيف. لما أقدر أروح أماكن جديدة واستمتع بالأجواء الحاره والأنشطة الخارجية. تستمتع فيها لأنك تحس بالراحة وتقدر تنسى همومك.